No gny karaza na resaky mofomamy na gateau koa gn'asia resaky aloha da a madagasikara eto zao tsy de maro fa misimisy maromaro azoko tognony avao na de zany aza. Gny voalohany amizay i cake, de misy avao koa gny gateaux cremeux regny misy cremes, ah misy avao koa gny ino izy tiky, gny crepes angamba, misy koa gny gateaux au chocolat, misy gny gateaux fromages, misy avao koa gny charlottes, misy koa gny gateaux au fruits, misy gny gny flans, misy koa gny gateaux au legumes, misy gny ah galety, angamba azo resina hotrany raha aby avao koa regny, de misy avao koa gny gny roulés, misy avao koa gny gateaux au yaourt.